Wai (Thai kinnirgol). Thai en ina calmina koye mum en e wai teddungal, ina mbaɗa juuɗe mum en ina cujjana koye mum en.